أفضل نوع في الموسيقى هي الموسيقى العصرية لإنها تعكس الطاقة والحياة اليومية ونحب نسمعها هلبا لما نحب نحس بالراحة، أو لما نبي نزيد طاقتي في اليوم أو نسمعها وأنا نجيب في حاجة عشان نتسلى بيها.